Ilonlar, kobralar, darter snake, makka jo'xori iloni, kaltakesaklar, iguona, hamelion, geko, lizard, toshbaqalar, dengiz toshbaqasi, qutb toshbaqasi, bo'yalgan toshbaqalar, galapagos toshbaqasi, timsohlar, timsoh, ko'r ilon, sudralib yuruvchilar, kaltakesaklar.